Irô karazan̈̈a kangoro àby io ndraiky ten̈any mahefa misôty an̈abo ten̈a an̈abo mahavy ziska valo valo metra eo zen̈y sôtìn-drô fo. Avy iô lake ndrô in̈y zen̈y mioskle karà zen̈y azoko hon̈ono, han̈in-drô io zen̈y miôvaôva, maro karazan̈y zen̈y raha mety ohanin-drô.